Có taum naig aih muo cuaig cháh aum fuo dau láh ká aig cuaí chá aum náh aum taíh, aum ká ná, aum yiuh, aum chiuh, aum peih, aum lóh, aum éh aum kaum, ko aum taig, aih áh jó áh cuaig.